Ndasua na <noise> ya ndasua na baje'a ta binge <noise> ku xraru'a binge nguxintha guxinthaa na nguxi'i ngexin thi nunthe chan sen ni la thi singu ngunda ni nche thixin nutsjo ndu la yaa nge nanda nanda hasta tixi'in ngusta la xa chathu na nda ya nde'e la ya la nunthe cha sen thu na nda theka thu a la ya la <hesitation> ndathi thi santa inés ya chunda na xranchu la baya chujni bichuxan ba ya amigo chunda ba ya xra ji kueya na nda thi bithi k'ena la kujino xra thi june ya la santa iné y san pablo la nixin nchian bange kunthaxra thjon nanu ya la gexin chujni yaa thi ngu ntha ji thi chan sen ni la <noise> pa ya chujni chu amigu bichunda yaa <noise> chuxin na bichun xina na juntha'a xre na juntha'a te na la <noise> nichja na ngigua te na la nixi nchin nixan ya na pero ya bangexin an la an na ntha. <noise>